Okhumenya khuleyi, nokhulia okhurechelesia ma vasho, khikhala alala nende avasho, okhupa imbakha na vasho, owasho natsya khukosa likhuva omwikhasia, mulomaloma mwelewana, nololola owasho nali ne ishida, mukhonye mulanje mwikhale alala, mukhonyane maparo, mene maisha malayi kalia okhwi- khuva alala na vasho, liosiliosi litsyo khurura kenya ove alala nende owasho, mukhonyane maparo, eelilondakho, maisha malayi oleshe khungw’a malwa, oleshe khunywa indava oleshe khunywa itsaka. Ako niko maisha malayi, avana vo nowivula, ovachelele valeshinga vanyela khumenya nende avaluhya vo, vamanyie va samwana, vanakhusenje ovacherisie obechise efyima filayi, alavechesia efyima fivita maisha malayi ovasho nali ne taavu kenya ostambe naye omukhonye murechelesia kata nolakhamukhonya mapesa ta omukhonye mmaparo. Owasho nom- nakhukhonya, mmaparo ushilanga ulia ukhwele amang’ondo, mukhonyane mmaparo. Omutira mukhono wava niyandile paka khula enga lwa- a- alakalukha sawa <noise> maisha malayi kalia komenyilemo olavande. Kkhunyeka avasho ta olavanende khupana ta, olavanende okhwiva ta, olava khuloka avasho ta paarira, avasho ama leyi shinga wesi wipaarira, savila owasho ikhavi shinga wesi wisavira, <noise> awo olava omenyanga amaisha malayi, lakini hata nochaka khupaarira owasho maisha mavi, ako shi na maisha malayi taa.